Na di kina xa na kodena dikina te ti nuna dikina te ti nuna o ke ndende ni kixina te ti nuna dikina nxu xetiuna ni <hesitation> kuxa inu. Pues ndina nxu nuena te dua na xetiuna, ndida xara <hesitation> ku ti tubeo kida na xa tiuni na dikina te kidawa'anina lasona te ni kuni.